And dímaa sɔlɔ ɓo <hesitation> mɛni kɔlɔ gbogee nyaŋ gaa Bong County lɔ́ii kpiniŋ ŋí su Sanoyea yêei mu. Gɛ ni ɓɛi dímaa sɔlɔ ɓo naa dí ku- kpɛɛ fêi la naa káa kpɛlɛɛ taai su. So naa mɛni fɛ̂ɛ nɔ yái íyee pɔɔ kɛ́ zu fɛ̂ɛ nɔ í káa a mɛni ta kɛ́ nuu kɛlɛ ífa pɔri see a gɛɛ ínûai kaa nɔ dímɛni kelee kɛ̀. Gɛ ni e siɣe kwaa ti ma e pai Sanoyea a pɔri kɛɛ yɛ fólo yée lɔɔlu mɛi feerɛ gɛ ni kwa káa siɣe naa a kpiri ku pai la Sanoyea a gɛɛ kú gɔ̀lɛ tɔlî kao a gɛɛ ku gɔ̀lɛ kú lɛɛ pai <hesitation> kɔlɔ lɔ̂i ku kɔɔ-ŋa kpaa máŋ ku lɛ́ɛ pai kú kɔlɔ pɛrɛ mu seɣe yai kpaa máŋ ku lɛ́ɛ pai <hesitation> kɔlɔ pɔ̃yɛ kɔlɔ yai kpaa máŋ kɔlɔ pɔ̃yɛ kpáo kú lɛ́ɛ pai ǹyai. Fɛ̂ɛ nɔ kú pai kú bɔni ti tɔ́ɔ e gɛ ni <hesitation> pɔri ma a kɛ́ kúyee-ŋa a gɛɛ kú kapa sɔlɔ ɓɔ kú zãa ti sɔlɔ ɓô. Kɛ́lɛ <hesitation> gɛ ni mɛni dɔnɔ ɓa ŋá gɔlɔŋ nya ɓé kaa a gɛɛ kwa káa ŋɔnɔ gára pára kpɛɛ fêi la tãi ti ma ya kɛ naa mɛni maa nɛ̃ɛ í gɛ́ nya ɓa a gɛɛ <hesitation> íkpoma tɛɛ ínûa pɔ́ kpɛni fêi sɔŋ káo fe kɛ ni díyee-ŋa and nyaŋ í gili fé pai kɛi dia a gɛɛ dí mɛni kelee kɛ. So a kɛ̀ ya tare or wála-wala láa a kɛ̀ íyee-ŋa mɛni ta kɛ́ táre a kɛ̀ íyee-ŋa gɛ ni ya da kɛ. So kwa kaa sia kú pai kú tɔlî kɔlɛ gɛ ni ku pene pôlu a maa ɣele-ɓɔ. Gɛ ni bôlu ma ɓé kɛ́ a le a gɛɛ ŋá gára pára. Gára káa a sɛŋ nyii ya lí i gbawolo tee ígbâleŋ kula ma íbuluŋ kula zu a kɛ fulɔŋfulɔŋ gɛ ni ílí í ǹîi tee. Ya ǹîi tee ipai í gára pú ŋa í bara. Ya kpɛɛ a gára pára í ǹá kɛ gɛ ni zɛŋ kwa ka gɛi nya ɓa kwa kpɛɛ ti ma e nii nûa dí mɔlɔŋ tɛɛ tãi fe ni séri ní gɛ ni kwa gára yɛ berei ŋí bɛ tãi ŋí kaa la na kwa gára pára gɛ ni kú dɛɛ nûa pɔ́ a tɛɛ-ŋa a gɛɛ <hesitation> da kɛ̀ mɔlɔŋ tée dí díkɛ gára- díkɛ mɔlɔŋ kpala ti gára ma gɛ ni kwa gára ti tɔnɔ ɓara tee tãi támaa yɛ berei gára ŋa kɛtɛ a kɛ̀ lai kwa m̀âa tee a gɛɛ <hesitation> tãi ta a kɛ kɔpu lɔɔlu mɛi da tãi da kɔpu lɔɔlu mɛi saaɓa, tãi da kɔpu lɔɔlu mɛi feerɛ. Gɛ ni kwa ŋaŋ kpɛɛ ti ma tãi da ŋaŋ mɔlɔŋ tee lai or da kɛ mɔlɔŋ tee la dí ŋaŋ pai a mɔlɔŋ ŋai ti dí ŋa tɛ̀ gîe ma. Nyaŋ da pai a mɔlɔŋ ŋai ti dí ŋa tɛ̀ gîe ma gɛ́ sɛŋ a kɛi nya ɓa maa tãi ti fé ni kɛ̀ pɔri ni kɛ kpiri siɣe a gɛɛ ŋa lí la kwa kôyaa ma. So gɛ ni zɛŋ a kɛɛ kɛi nya ɓa ǹeɣa e kɛ̀ naa nya ɓe a káa mɔlɔŋ kao ti siɣe e pai la kéleŋ pere ma, e gɔ̀lɛ. Nyaŋ e siɣe kúpɔ taai e pai kéleŋ ɓéla kelee ta ma bɛi kelee nûa da káa pɔni too naa, naa e kɛ̀ a fólo yée lɔɔlu mɛi feerɛ kpaa máŋ fólo yée lɔɔlu mɛi feerɛ gbura. So nya ɓa kpiri ti siɣe e pai kwa ti ma ífa pɔri kɔlɛɛ. A kɛ̀ ya ɓa mɔlɔŋ kao ti a kɛ̀ íyee-ŋa ya lɛ́ɛ la kpɛlɛɛ núu da fe pai pɔri yai fɛ̂ɛ nɔ í pai la bere ma í gɔ̀lɛ ya ŋaŋ gɔ̀lɛ ti ya ŋaŋ zãa ya zu. So ya pɔri í kɔlɔ pɛrɛ mu sãa kula zu kpaa máŋ ya pɔri kele Mɔsi sãa kula zu, ya pɔri <hesitation> gapai ti siɣe í seɣe ya a gɛɛ í doo ígɔŋ ma a Mɔsi ɣele. Gɛ ni berei fe ŋá kɛ-ɣeniɛi e siɣe la so mɛni ŋai ŋá kɛ́ gɛi naa a gɛɛ e lɛ́ɛ la zu ŋ́gɛ ŋaŋ kɛtɛ ŋ́gɛ pɛlɛ kwii-tii kɛi ma nya ka ti. A gɛɛ ŋ́gɛ gára pára <hesitation> ŋ́gɛ gɔ̀lɛ nyiti kpɔ́ kpɔɔi ŋa gɛ̀. ŋa tóu tee kɛlɛ fe wúlɔ kɔlɔ ní kpɛni fêi la tãi ŋa kɛ́ tóu tee la gɛ ni ŋa kɛ́ lii kɔlɔ pɛrɛ mu. Nyaŋ kɔlɔ pɛrɛ ŋa kɛ mu ve tãi kpanaŋɔɔ ve tãi tamaa tɛɛ ní ḿbɔ a gɛɛ ŋa see kpɛlɛɛ. Kpɛɛ la ŋá ka pai bere ma a- a kɔlɔ pɔrɔŋ mu kpɛɛ la kɔlɔ pɛrɛ nyiti ku ŋaŋ kula naa. Kɛ́lɛ dii ŋa kpɔ́ ŋá kɛ gɛi nyii ŋai a gɛɛ ŋa kaa sɛŋ sɔlɔ ɓɔ zu kpaa máŋ pɔri ma e kɛ́ mi a gɛɛ ŋa sɛŋ da sɔlɔ ɓo zu or ŋa tíi ta kɛ́ la maa tíi kaa ti a dii feerɛ ti. Kú gára pára kpaa máŋ kú <hesitation> kú gára pára kpaa máŋ ku <hesitation> tou tee. ŋa gɔlɔŋ mɛni ŋai kwa kaa gɛi nya ka ti. Ok